Bueno a veces taq ik'o t'uy, taq ajk'ori' t'uy ik'olik bastante ik'olik chjay a veces k'o t'uy, k'o t'uy xaq para chu ya' xaar rech ya' aparte <noise> chiq'oor, aparte cheik ju xarten churb'anikk che, churb'anikk che diga mole chirb'anik ju mlob', aparte rb'anik pxarten parte la' ik'olik, aparte che ik'olik, aparte t'uy che b'anik t'uy che ju caldo kb'anik, tb'anik chjaay aparte la', ajwin ik'olik tipo cinco seis t'uy ki' b'anik pero contado ara que jun keik calidad, k'o vez q'oor apare ju xar q'oor, jt'uy de barroo che xrar, k'o chi t'uy tambien, cht'uy ju t'uy che t'uy de sub' k'o sub' che kb'anik aparte también ju ke' kb'anik tabien aparte, aparte chi tab'anken jun che ti'mloob' tambien jun ruk' aceité aparte chi', antes qal kb'an existir ri sartén, kep ajwi' pero k'olok chi' por lo menos rb'anik jun <noise> para que todo jin keno ruk' bien chi' jun saq tb'anik bien tb'anik jun i así cada quien kab'anik jun chemo xtb'an taj remaal todo eso para que así calidad xkanaj